Ewa, biby aminay aty zao, tena maro aminay aty hitanao sokona, sokona io zao koafa mahita zaka maresadresaka reny tonga de mivokona io, meme lohanazy tsy hitanao mivokona ambany ao, bakeo koa <hesitation> oditra nazy karaha, tsy karaha oditra biby reny, fa oditra nazy, fa hoditra nazy matsilotsilo zay, hoditra nazy misy tsilo zay,